Nah binatang ape yang paleng pintar ya jadi menorotku binatang paleng pintar itu kancel nah kerne ape aku tu pas kecik dulu kan galak nian nonton nonton di tipi kan pilem kancil tu galak nian mudi mudi koyok kan mudi pemburu kan nah ye tu lincah nian ngakal ngakal cak tu kan mudi nah ade lagi menurutku hewan yang pintar ngape koyok karne ape kan koyok tu e men aku di doson e karne ade kebon kan nah bak ku tu pastilah di kebon e tu di pondok tu ade koyok yang jago karne ape koyok tu paleng pintar ketike di soho misalkan ade kehe kan masok kebon nah koyok tula yang nyagal e koyok yang nyagal e ade babi yang masok koyok yang nyagal e jadi jadi penjagolah koyok tu menorotku pintar koyok tu nah ngen pulek koyok tu pacak di ajak pule ke selaen jago kebon e pacak njago uma pulek kan dari wong maleng kan misalkan di doson tu ade tetanggeku tu kan umahe kan di masok wang di masok wang karne wang kan dak tau kan karne malam ahay lagi tido nah koyoke tula nyalak bunyi teroskan nyalak nyalak kan Nah jadi wong tebangon kan men jingok ade maleng amane nah jadi karne koyok tula wong tau kan men ade maleng jadi maleng tu di kejar wang nah ado lagi ade lagi tu hewan yang pintar tu sikok lagi tu menorotku borong kenape borong tu kan men kitek dapat dari anak e aku tu pernah kan ee di kebon dapat di sangko borong tu ade anak borong ade anak borong baru tombo bulu jahom bulu jarom kan nah pas aku dingonku di unde ke uma kan aku njok makan aku belike bukan beli waktu tu belom ade sangko e kan jadi baru make kerdos aku tu kardos aku lubangke kan dem aku lubangke aku masokke anak borong disitu aku ingon ingon due bulan tu anak borong lumyan beso nah lumayan besok tu lop aku lepaske kan ke <hesitation> di kayu balek dewek ke uma lepas pa tu petang petang tu kan galak ku lepas nah dem tu balek lagi ah tula ay ji ku pintar borong kak tau kan ape maksod tu kan Nah ade lagi tu behok nah behok tu men ini e ngape ku omonng e tu pintar kene galak di jadike wang tu e atraksi cak tu atraksi cak e <hesitation> topeng monyet cak tu kan nah tu kan behok norot di soho ee naek motor pacak di soho naek nah ade lagi tu tetanggoku e behok ye tu pintar nian ngape ye tu pacak naek nio ye soho kan naek nio naek die tu nio nio la tue dio pele pacak mele maeo nio mude mano nio tue nah nio tue tu misalkan kite nyoho naek nio tue nah ye mele di igok di putar putarke kan nio tu umban nah ay ji kupintar nian behok kak kan